Kala'anchi arroz juiji, kala'nchi arroz ni-ni ka'ya te ni kēē chinana kue'e, kala'anchi arroz juiji naá, te ni kēē knorr zuiza, te ni kēē ñɨ, <noise> kala'anchi ye arroz n kue'e n ka'yai te ni kēē chinana naá, te-te ni kēē knorr zuiza, la xi'onchi ndeyu naá, te ni kua'a ne'e jna'a i'i arroz á, lakēēnchi mino epazote.